شوف أنيا ننننن- نخدم باتيسري فالدار مانعرفش ولاكين كاين هاداك لبايط لي تشريهم مكتوب فيهم ك- <hesitation> كل وش لازم الدير نتبع الخطوات المكتوبة فالباطة حتى يخرجلي الكعك وناكلو بصحتي